ഇസ്രഏലി സമ്സ്ക്രുതി യുധു സമ്പ്രദയലു മധ്യ। പ്രഛുര്യ പ്രഭവമ് മരിയു പാസ്ഛഥ്യ। ആദുനികഥ കലൈക രൂപോന്ധിന്ദി ഇഥി। വന്ദലാദി സമോന്സരലു ഛ്ഹരിത്ര വലസലു। മരിയു വിവേധ സമജിഗ സമ്മുഹലു പ്രഭവമ്തോ। <hesitation> സമ്രുഥിഗ ഉന്ധി ഹേബ്രേവ് ഭാശ। ഇസ്രഏലോ പ്രമുഗ്കിഥമൈനഥി അലഗേ ഇദ്ദിശ്। അരബ്ബി കുദ മാത്ലദതരു പന്ദഗല്ലോ ഹനുക്ക। പസ്കോവര് ഏമ്കിമ്പുര് മുക്കിഅമൈനവി മരിവന്തകല്ലോ। ഫലഫേല് ഹുമ്മുസ് ശക്സുക പ്രസിദ്ദിമൈനവി കിബുഥ്। രിവസ്ഥ ഇസ്രഏല് സമജമ്ലോ പ്രത്യേകമൈനഥി। തല്മുദ് അന്ദ് തോരഹ് അധ്യയനമ് മതപരമൈന। ജീവനശൈലിലോ മുക്കിഅമൈനവി ഹസ്ത രൂത്। മോദേര്ന് അര്ത് മര്യു ഫോല്ക് മുസിച് ഇസ്രഏലോ പ്രഛുര്യമ് പോന്ദേയൈ